Ok <hesitation> njëriñu njëriñu brosse to brosse moom am na solo. <noise> Man moom su ma xëyee suba nga borosu jël saabu pat bi def ko si boros mi ngi raxas sa gémméñ bi <noise> ba mu set danga mun a wax ak nit ñi su fekkee tam moo gën moo gën a xet <noise> yooyu daf laa aar si feebar yu bari si gémméñ, saabu bi dafa am pat bi dafa am su moom ngay borosee dafay génne bacterie yu nekka si biir gémméñ bi yëpp daf lay jox xeti mouth am na solo nga di ko use every day soo xëyee balaa ngaa tëdda <noise> walla soo lekkee lekka bu xeeñ soble yii nii nga borosu daf la dee jox, daf lay jox ngay wér sa gémméñ am wér-gu-yaram du am tilim tilim du am <noise> xet, du am feebar, cause léegi nga gis jékkee jékki gémméñam bi di nàcca gémméñam bi di feebar yu ñàkk a am boros la. <noise> Waaw suba soo koy boros nga di ko boros time bu nekka dafa baax nga di ko xe- soo xëyee su boros balaa ngaa tëdda, soo lekkee nag bëccëg soo amee time nga lekka yenn façon lekk yi mun nga borosu baax na si mooy ba si biir bëñ yi génne ruqa ruqa yi génne tilim tilim yooyu moom so. <noise>